.بلي لکه میږي، مچ، توره خزدکه، کورنی سپي، شرموښ، انسان، ا همداسي زرافه، آ فيل، آ لوي نهانګ، اوعادي نهانګ